طبعا بكون الحوت لأن <hesitation> أكبر سمكة ومحد يقدر يأذيها أعتقد هو الحوت من الثديات بس يعني <hesitation> ممكن أختار الحوت.